Mebɛpɛ dɛ mebɛda tan da bi mu wͻ bepͻw bi etsifi ewimbir kor bi kyɛn dɛ mobͻkͻ m'aka da tsetse aban kɛse bi mu anadwe kor bi siantsir nye dɛ sɛ meda bepͻw no do a, mobotum ato m'enyi meehu wiadze nyinaa na mbrɛ osi ͻbɛyɛ wͻ m'enyiwa do ͻbɛyɛ me fɛw pii na mframa so bɛfa moho na mbom tsetse aban kɛse dze minnyim no mu asɛm ntsi mobosuro.